عندنا <hesitation> عطلة <hesitation> شتاء وعندنا عطلة <hesitation> عندنا عطلة نصف ثلاثي الأول بالنسبة لتلامذة تجي في وسط شهر في نوفمبر، و عندنا عطلة شتاء تجي في اخر ديسمبر عندنا عطلة الربيع تجي في اخر مارس، عندنا العيد صغير نشفوه <hesitation> نشفو لهلال عندنا لعيد لكبير كيف كيف نشفوه بلهلال، وعندنا الأعياد الوطنية كل واحد في نهارو.